Pake dron nai perang Dale ndia ana bisa tao na hatoli la mate termasuk Ita hatoli biasa ia, terus tao fe luas masalah tehuna na hatoli luma lae dron ia taon secara etis karna tao no hati-hati no sesuai no nilai hukum internasional.